बिल्लाले यस्सैगरी कुणा गद्दाछन भनिखेर था नपायापन उनुले झिक्कै तरिकाले कुणाकानि गर्याका हुनकि भन्याचाहि मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछि उनका फरक फरक तरिका हुदाछन् । क्या भन्यो बिल्लाले भनिखेर हाम्ले नबुझ्या पन अब बिल्ला बिल्ला त बुद्दा हुन्ना ,उनुले काईथि काईथि आँखा झिम्क्याउदा छन त्यसैगरी आफ्नो पुछण हल्लाउदा छन्, म्याउम्याउ गद्दा छन्, त्यो म्याउ म्याउ गराई पन झिक्कै फरक हुदो छ । छोटो तरिकाले म्याउ लभन्दा छन कतिखेर म्यायाउ बाला हुन्छ त्यो म्याउ बाला पन फरकफरक हुदो छ । त्याबाटी पन उनुले केइनकेइ भन्याका हुन्ना भनिखेर सोच्चिदो छ । ठ्क्क बिल्लाले यै भन्यो यसरी हो कुणाकानी गर्नया था नपायापन उनका झिक्कै हाउभाउहुदाछन धेक्या ति हाउभाउबाटि पन हामि था पाउन सक्त्तता छु की बिल्लाले कुणाकानि गर्या भनिखेर । एक्लाई भयापछि उनु सान्त हुदाछन जब आप्ना आउदा छन उ तिनका चल्ला ति आयापछि उनुले छुट्टै तरीकाको खुशी व्यक्त्त गर्याको पन धेक्किदो छ । आवाजलाई लामो बनाईखेर म्याउ गर्याको छोटो तरिकाले भन्याको ,त्यसैगरी पुछणले हल्लाईखेर कइ भन्याजसो चाहि लाग्दो छ । त्यइ भैखेर बिल्लाले पन झिक्कै तरिकाले आफ्ना बिल्ला अरु सात्यास‌ंग पन कुणाकानी गद्दा छनकी भनिखेर चाहि हामि अनुमान गर्न सक्त्ता छौ ।